சாமணம் என்பது விரல்களால் எளிதில் கையாள. முடியாத அளவுக்கு சிறிய அல்லது மென்மையான. பொருட்களை துல்லியமாகப் பிடிக்கவும் கையாளவும். பயன்படும் சிறிய கைக் கருவிகளாகும் அவை பொதுவாக. முடிகளைப் பறிப்பது சிறிய மின்னணுக் கூறுகளைக். கையாளுதல் அல்லது பிளவுகளை அகற்றுவது. போன்ற பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.